सही तरीका अवु लगतार अभ्यास करेला ज़रूरी होकेछे। योग अभ्यास के लाई सूबा के समय सबसे अच्छा होकेछे। योग अभ्यास करे से पहले सरीर मन आसपास सब कर। साफ कर लेवेला चाहेला होकेछे योग अभ्यास खाली पेट। करेला होकेछे योग अभ्यास से पहले वाम अप या धीला। करेवाला वियाम स्टार्च कर लेवेला चाहेछे योगासन धीरे धीरे। करेके चाहेछे आव भी बहुत तरह से एकर कर लेवेला चाहेछे।